Takí pɨreuyewetsé ʼaixɨ temɨteheukutenikɨ waɨkawa, takɨxeéme, taha mɨraneikanikɨ, waɨká tepɨteheuyehɨakaku. Paɨ xeikɨ́a.

Wixárika puyeika ʼaixɨ mɨtiyuʼɨɨwiyanikɨ kakaɨyarita, mɨɨkɨ pɨyuʼaitane xukurite, tsikɨrite raʼɨtɨ, ʼaixɨ pereuʼeríetɨ pemuyeikanikɨ. Paɨ xeikɨ́a.

Nemɨhaaʼakatsie xewítɨ xɨka tsi tiuxata, netsiʼunɨtɨáni, neʼiyaari ʼaixɨ pɨyɨní. Paɨ xeikɨ́a.

Ne heiwa nepetɨa neʼiwá hetsɨa, huuta tukaari nepeuyéʼa muuwa, nepeitahɨawíxɨ, ʼaixɨ nepɨrekaʼeríetɨya.

Ne heiwa nepɨkaʼupareewiya kiekari neʼuhɨritɨ́arieka, mɨɨkɨ yɨkɨ mepɨteʼuhu, pareewiya nekuʼíwawatɨ ʼaana mepɨnétsiˀutaʼimaiyaxɨ. Mɨpaɨ xeikɨ́a.

Ne méripai tɨ nekutsitɨkaitɨ kɨtsiuri pɨnetsiʼuhurítɨa, maana nepɨwaɨre, neʼikuʼeriwatɨ hiikɨ nepiʼuuta. Paɨ xeikɨ́a.

ʼUuximayátsika mepɨkahexeiya, meteʼuyutaʼɨ́kitɨaka tɨtɨ mɨɨkɨ, eh, xeimetsíe pɨta ri mepɨteʼuuximayá, paɨ mepɨteutei waʼaátɨ.

Ne netukaari mayeʼanítsie ʼaixɨ nepɨrekaʼeríetɨya, mɨɨkɨ nepekawaɨrétɨya, nepɨtikwaní, nepɨtimikieni, mɨɨkɨ nepenekatemawíetɨyani, mɨpaɨ.

Ne heiwa teʼutɨkieximetɨ ʼuká nunuutsi nepɨtiukwinitɨa, nepɨkaʼimá tɨtɨ, hetsiena nepukáwe kwi, kárima. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai tɨ teewa mieme tepeuharétɨkatei, haixáta, mɨpaɨ xeikɨ́a tepɨteutekai.

Ne nepeunetemaawieka neniwéma wahetsíe nekawietɨ, wahetsíe nerawiyatɨ, ʼaixɨ nepɨreuʼerieka. Paɨ xeikɨ́a.

Ne teiwari ʼuuximayátsikaya nepɨmate, xɨnariya manariyari mɨɨkɨ nepunetiʼɨ́kitɨa. Paɨ xeikɨ́a.

Méripai kiekátaari ʼutsíkɨ xeikɨ́a tepukɨxírɨmekai, ʼaana pumaawekai kɨxeéme, hiikɨ ri naitɨ pɨtixuawe.

Ne nunuutsiyari nepuʼɨɨyaríexɨmekai ʼaki ʼutɨa, muuwa nemanukweiyani, muuwa nemɨkaʼɨɨyarieni muuwa, mɨpaɨ tepɨteˀuʼɨɨyáriexɨmekai. Paɨ xeikɨ́a.